نحب نكون الاسد. على خاطر اللي هو الاسد هذا هو زعيم الغابة وهو اللي الشجاع واللي عند القوة وهو اللي مسيطر على الغابة كلها وكل الحيوانات يعني تهابه عنده هيبة وتحترمه. وفيه اللي يحترمه وفىه اللي يخاف منه، على خاطر هيك الاسد انا نكون الاسد لان الاسد هو ملك الغابة.